Télé zegny raha boatin-draha zay izy, misy écran zay afaka izahavagna sary. Izy io bôko mandeha courant. Io courant io kafa branchénao dia afaka mizaha sary aminazy ake anao. Afaka ovoavoagna sary tianao ovoavoagna satria misy télécommande izy anovoavoagnao azy.